Reh nkib'an kisuuq' onteera laa la taq chikop ke ki'ropana re'ee nkisik' taq chee' taq q'ajas je' k'im taq chee' k'aj kipaam la nkiq'up cha reh ch'ahqon cha taq chee' taqee' <noise> reh nkiniwsaa paam si kiwib'al si kisuuq' reh pa'meer keh nkiye'em taq kimaloj reh nkik'eja taq taq ke taq kik'uun reh nkii b'anam laa reh nim tiicha kii kik'achariik tiicha la taq api'y taq xiik' tii cha pues <noise> ke naa kii kik'eja eeh nkisik' laa taq q'ajas q'axin reh chikii k'isaa taq api'y taq chikoq ke ki'ropana entonces reh ree' reh nkisik'im pues nkisik'im reh ree' especificamente reh reh chi'kiq'axiin saa reh man marii b'an lastimar taqee' reh chiki'k'eja je'laa' ruu' kiq'axinaal ren man rii <hesitation>